Hen hama be ba har zwab mama milineh be ze na she-eh mil kaunahabo kama ba ha kalla, frama ma hanyi nyeno zwai hane yeo kalla da hani kim hada haga na hamehgeh, zwai hani yeo kalla da, hane wunbe thowa nada, haga na thon bemaraga, zwai hani yeo kalla da na en hana thona haga shi ganano'a ye kabren breh en hane war shenhaye nega, nyina bekimbo amna, zwai hani yeo kallada a yeon hama ze na'a she-eh, bekembon fen zi thethouma kama halauwaye-ha, nyina bekem bo amna nyi na <noise> bo tha hanhama zwaya kama en kaunhaye ba har kallanan thwe kabra n na she-eh, n thwe kabra bala nan thau nathwade, kim thethouna kama halauwaye ha kabra, bekem boba, bekem bo shiye a mwar na mwarai da, ye a thami zi kauhen nbrehehneh, kamaga ze thethauma a za ya sineh geh halauwaye a bwanama en shen ye ba shinggiremin thana'a na, zirigeri bala na ka zwab ba nayeno nyera yeno. Kwanthan thain na haye, na thowa'a a yeo wan bargena bekembe shenhahaen ba war a thethomeyawe hau yena shona ba bo mwamdera na en har the thaumawe ye a yal beya ze neh Nyina bekem be enbi nyi na tho tha a yeowan hama en zwai ye kama kauhanye ba zegan sineh he genah, n thweh kabra n na she eh, bekembo a thweh kabren na she-eh deh, a kima thethauma kama halau waye ha kabra. Nyina bekembo amna nyi na do tha yeowan hama zwaya enthwe kabra n na she-eh tun kama ha kalla, a gwalan ye kaunha ba yargame bezen sineh heh ara daki ar azena she-eh ne, adamna zaya she-eh a ze en a zira thethaume da to halawa a thwe meh yera, na bekembo amna nyi na do tha zwaya ye a mera na'a na, n shinggirele libeh, ma har zwai da shwakola lamo han ja, ma har zwai da shenwa wamo <noise> hagin nyiraugeh, mah zwaida na en ma nangginna haganam nanggin fule nyi ge. Ma har zwai da nye <hesitation> ba dawe ben zi thetheumena haga na zi n fuleh nyigeh, bekemboba, beke bo hani no ni milleh, shi thithamha ba shau kulmeh, shi thithamhar ba shau shen wawen sineweh amma zwaiye ha kalla shenwa waye hana wana zere n sineke bekem bo ana zekerwe ka hanyi wibineh, haga zekerwa na en ba thowa nyau anyina hani thinigeh, bala na beba zi thithauma anbidi ganano fukineh en ke de nyi a hala weka hanyi wibi neh, a Shau n be ba har zwab na, n be ba that sesena, ana ganano amna thwehmereh bekem bo ba, thomferma han na sra bona, to bekem bo amna thomferma dama na sra de, thethauma haga, kuma na en ba nanggina ajaga ya milgeh, ne melgen ani bi ma er ka hanyi ka nanggen enbineh, n be be tha be ze yisunbena, be dahaya na enbi ba nangginaga, bekemboba, thomterma han srama bena, a yarga min sar anyena amna a yeoren hama ye har zwai na n Shi na'a, halau waye kama ha kabra bekem bo a fa kawawe a nanggin dera na'en shenwe zineh, dama na zamo halauyawe ye hane sether ne da ye a thamin n mare shibeh na'en breh-eh. Be jin be dau, ba hanyi ba nang gina, dama na za halau weye a lora thethauman da, to a lowa ma dumin hamam seke, <noise> me yeore ye har kwallan da ma thaga ma dawa dumehgeh, ma dwa halwa a yargamin thweh mora nan bekem be enbi nyi na ninngi weluwa tha, be nan zekeh nan fa'a da n be ba har, ba ha nyal da na zwab babo na bab mara na'a yan en zen-eh tun kaunha ba jage ya shiaga, dama naja ya shi yaa de to zekerwa fame na'en a daha a fama bona na, Nyina bekem bo amna na do tha nyi na tho tha nan nana halaun bala na zwekeh na yiuweh yede na ninggi thowa hana kuma na saka, n yeon hama zwaya en shinggir na she-eh kama kaunha be jage ya shi yaga, to a yeon hama na amnede na do tha thoma ma mer mibeh a fa frama a naya en ka zeki nake nanggin en zekerwa mer wibi anibi hanyi neh, to zanyi ana ka thon thowala mamde, mam, haga na en na ke wabre mama teke ne ga, mamwan ba waba shesham, ase mer yibeh ka sho thomera, arbe ba har zwabna. Nyena bo be wamne be fe na en a deki ke zaka fra mama thomishen ke nyorana, bala na habaka ke ka hanyi anibi zekerla hano thonthowa la habamde, to ar dona, yire ye ala nage, be ba har kwala ze ka do dwa, be ba har zwab na nyena bo be la wuneh bunamme ar ba nanggen der habam ar ba fer frama a habakena, damna ba za ganano en ka zanyi, shibeh ba za dunye shibeh ba za mammeh, na jaula enbi dai na, be ba har kam yiounbe na ba dahaga na enbi be nanggina ga, na enbi nan zwaba, ar zwaya margae tun ha kalla gada, n deba a deki ara lara na amna ara gumdira zekerawona, nyena bekem be enbeh, na ninggin thowa hama kuma nane zeo nane bwab nyala a yeowan hamada zekerwa n ara n beba hakalla be shinggir na she-eh, ne no n beba ha kwanbenze <hesitation> thoma, kam yisunbebamer ba tho bo n yeogan hama zwaiye ha kamaga jaya kaunha biyo ge aze makaranta ga; Nyi nyena amne da beh Laga ba donega nyi na do tha hanhama halaun zwab be ze makaranta tun ba hada kalla; to. Be ze na amne de ben nanggina na ena dather thwa'a be nanggina na en zekerwa a fa frama mayena, nzekerwa nyena we ka zanyi wibi ne dah, nyena bekembe enbeh nyina <hesitation> bwab nyala tha a yeowan hamade ben nanggen na amnen dike, bekembo a-no beba ze zwab nyenabo ba zi zekerwana jim, a nyaka kajem, in kabra naba tho be na en kwalah a dau a kabtheu re a he dona, zwaya bala nan bu theke da, a the ge dwaga ana zekerwa ayeken shiweh, na en zwai a dau ne dawa a dona, jim be ke zi kwala na, <noise> ka the geh ka dwaga, bekem be zekerwa <hesitation> we ana hanyi wibiner wato, zwaba ana nyena be yeken kwala na, zwaba ba dono ganano en hau kabren sineh, na en kwalala anabi a the ga dwagan o ara yeon diki du, ase na haman zwab nyena a da therthwa ba she na'a en kama ba har kallana, a dek ba gumnina zekerwa, <noise> ba gumnina be ba zi kwanbebabo, a deki ne da pethen-pethen ba ba wunweh a sheshem da nyena zwa kalla-kalla hamna. So na en a wuneh kauha kwou ba yiri nyithen, ndwaya annye han hama zwaba. Be ze kabra bala mwarka makaran wa hoye mwarkaka makarantawa yire ye ze a jaya kauna kwou yiru nyithir neh a thwami yire, bekem ba ana <noise> nyena na en ka hanyi anabidima zwaiye hana jaya kaunna kwou yira nyithen a yekena ma kwalala, a daha wa zwaya, a yireye daha wa zwai haga zwa kallaiga, a daha she na'a, a damna thwe ma yamna na zan sinekeh de, nyena mwargatha wetha, ana amna nyina do tha hanhama zwaya ye kaunhaya be jaya kwou yiru nyithin neh, a thweh kabien na she eh deh a mwanderga, a yeowa kam karkar n dwaye an nye, to na ningge weluwa nbe ba har morenebo, ba ha a thomera mibi neh tha be ninggo nyal bwabala zekerwa n ara, be ba har zwaba nab ze a na'a she-eh, na shem kam wolen han na en zirigeri shibi be thowabe zwai kama ba zwai ba ha kalla, amma a zwaiye ha kalla no, eh a daha yeowan dikeh bekembo shiye the dwabo ye ha kalla haga na wa shenwogo, tho zekerwa, nyi na tho tha zekerwa yekenama, zekerwa yekenama, yekenwa zwaba.